Mak gana biꞌch, kad tib man knu x̱aꞌ nak. Mak nak tib man wen c̲h̲an c̲h̲ow lidzma dele lëꞌma giend gana diꞌltsa ba siama dën lëꞌ mak sdzinkë x̱itsma dele ba zuma tipta, <noise> ni up stsaꞌnda makma, loxna xneꞌ minn mak nak xamig mgiy, bitser nli gunu lo nika dele naku giaꞌl o sil mak sdzinkë x̱itsma isaꞌnda makma, <noise> beyda mak yu or nen dzak, gana diꞌltsa guꞌnnkluwma mak bekwaꞌn xnusa iseꞌd mak. Lëꞌ biꞌch nak tib man zaꞌksa xluꞌw yu minn sdzaꞌl ldoꞌ biꞌch, ber minn c̲h̲ap biꞌch xneꞌ yu or nx̱iꞌy biꞌch c̲h̲uꞌnnbeꞌd biꞌch komid, xded biꞌch lën kwsin xiep lo mes o c̲h̲ax lëd x̱ab- x̱abma ga lëꞌ gitskid gitslëd biꞌch kë lëd x̱abma ga nika nëd gunu tsëd. Naꞌ gunu xnená x̱aꞌ nak kad tib man knu ma sdzinnkë x̱itsma lëꞌ biꞌch mer tipta noꞌnda yu yu biꞌch. <noise>